أني <hesitation> يعجبني أني اجلس مع أهلي و ربعي و ما اتحرك من البيت. عكس عائلتي اللي دايماًيبون يسافرون يفلون. لكن أني تعجبني الجلسة بالبيت، اقعد شي اخبز كيكة. لكن ما بي- ما تعجبني محلات الصيافة بنهاية الإسبوع. أنا ابي ارتاح لأنه هذي فترة الراحة تبعي.